لو قالوا لي إنك بس لغة وحدة، استوي تتعلمها؟ بقولهم بتعلم الإنجليزية، لأنه هي أهم لغة في العالم حاليا، وأغلب الشركات وأغلب الوظائف تكون باللغة الإنجليزية، حتى التعليم باللغة الإنجليزية، فبتعلم اللغة الإنجليزية كلغة وحيدة أتحدث بيها.